نعم حصل اني تظاهرت اني لم ارى شخص ما في مواقف معينة <hesitation> علشان اتجنب الحديث، احيانا نكون من الاحسن ومن الاسهل انني اتجنب المحادثات مع الشخص عندما ما اكون في مزاج مناسب، عشان ما تحدث اي مشاكل بيننا، وكمان حولك كن صريح اذا كان ممكن واغلب وقتي اكون صريحة.